Gne tomaty ame boaty io zany e izy moa da sy mainsy manoratra avao izy ame gn'ame boaty igny hoe ah amizao e finanagny an'ity farany fa izy io zany mety hoe a igny moa sy da roa herignandro farafaha elany iny da lany mihotry ny izay izy mety sy <hesitation> sy afaky tehirizigny sanaky arakaraky avao koa sa la ohatry hoe nipoanao izy mety miova gne fofony, ahisigny ame toeragny mangeseseky sara avao koa izy zany amizay sy miova.